Fagnazavana tsotsotra momba ny fanadiovana varavarankely, miankina amin'ny varavarankely zay anagnana, asa ohatra ataoko hoe fitaratra izy, asa angalagna savony na gel fagnadiovana vitra regny izy koa ohatra fanaka izy na dioviny amy lamba na dioviny amin'ny alalan'ny menaka na vernis zay ilazana azy.